Noi watta ko tawe, to a wari subtugo tagaɗo footo fu ka woni moɗo, moɗo man a subti mo fa a woɗi, aran fu tawe mo o daran mo laaɓuɗo to nyiure wala, tawe mo darani mo ko darake fa a woɗi ɓawo mann bo to o daaran maɓɓirgel gel tawe o maɓɓoɗo gite mako to laati tawi mo oɗo oonyi daade maako darake den o maggina hoso foto mako